<hesitation> or c̲h̲owná yex este <noise> a xkisa c̲h̲ownu y c̲h̲ixkwaꞌnu x̱oꞌbgiꞌn y sdzëwu las giat <hesitation> xkasa, or c̲h̲ixkwaꞌná tlayud <hesitation> xguná yex las klayud o una <hesitation> ti torta lëꞌkga xguná yex las torta.